Fomba fiasana téléphone. Téléphone fitaovagna ahafahana mikoragna amin'olo lavitra. Ka misy olo tsy mifankarikitry aminao, na ologna an-tany lavitra agny, amin'ny téléphone io ianao afaka mikoragna aminazy atao amina tadiny ahatandrinesanao raha volagniny. Ave ka izy ka mitandregny raha volagninao amin'ny tany misy izy akagny, amin'ny alalan'ny téléphone karaha le misy aminao io ka.